Ene-ene to po voso po year nineteen forty seven, pa namba five february. Kene pa serebrate a ma bon pene. Nene serebrate nu po krismas deit po bet pene tsa tavut, kene tsoe tena. Pova tsene serebrate po krismas, ar vea nene serebrate tsuk nu abuar po krismas? Ene to mamak nu o taim ne yesu po, taim ne yesu po, taim ne yesu tavut po os. Vei tame nene tatasunu ka cerebrate nu ama bon pene po taim buanavi kene to pete tasu enu, pa cerebrate po kain taim buanavi. Ko taim nene serebrate po taim buanavi, ma nabona tsa near ma, pa tasu me a ne, povo oria to nata voa nor veni, bon ne kua pe tsunan gusama po os. Vei tane kene mak tsio, e o bon pene buanavi po krismas. Pova ne nata voa nu veni, o nan ne yesu tavuts. Veni po os, nan ne tsinano yapo abuar. Ko tavut kua ma vene po os. Nao vos ma pa gono sasa a sata peara. Vei ta ne no gono sasa a sata peara, ka vei tane, nene pe u enu pa tsene tota nu o nan buanavi o krismas. O nan buanavi, o nan pe maria. Nan ne maria vatavuts voso e kua. Nan buanavi me, nabana vakav to tatasus me nor o nan buanavi. Nan buanavi me, o nan po tasu a no te voana. Emam tsi, en vanu, to tatasu tsuk noma o nan buanavi, oyio kora.